नुन्ग् थन्ग् मुन् बेसे सबिफुर् लयो बिसुर् मनितकय्। अन्ग् सबिफुर् को लयो नतय् मन्सिफुर। सोद सन् सुरि, सुरि गब्सुर् निनो गदि मकुप् अरो जन्दो हयु दुन् थुम्ग्र इत् युनि, युनित् एब मेल् ब्रोक् नि तकय् सबिफुर् लनो दुन्ग्। अय <hesitation> मुन् प्रम्बु कि को मन्से ति दोर्ज वन् लो कलम्नो एब एसेस् नि तकय् लो कलम्नो बहयिन जयो।